Elana tsigny arô tami'ny fahatarana. de mifona ara fa tsy agnano koza fa somary nisy ra natavelavela bitika alay de amin'ny magnaraka de hiezaka tonga aloaloa mi.